Kua tëtäguasu jaenungavi, yaikuako paksitani reta jëräkuäva, ëreï jaereta jembiure mbaetɨ aikuaete, jae vaera mbae tembiuko jae ikavi, jare kïraïko oyaporetava, se mabetɨ aikua mbate jaevaera jembiureta regua